Andah tarit wetah tarit chengah konyih awetah kehtichih wonah wasituh ketichih nguh tek konyih awetan chenguh walaka nguh tek konyih kwiyh nyokaram akulishan nyokaram akulalang warechik kunget kumutatah werechi ketim nyarah ketim nyinah lenyonih lenyonih lenyonih lenyonih lenyonih lenyonih tetenah wetuh wahrechayh oowey